बागुंग गेल्यार आम्ही सदा वेळार आसुंग जाय, उशीर जावपाक दीवंग जाईना। आणि धर चुकान पावलाई जल्या तेवट सांगतलाई की मी बसकेक उरशीरा पावल्याण मन कालजातल्याण माफी मागतांय मनांण। म्हाका वाटेक येरदारि लागों वेळ जलो आणि उशीर पावांग जलो।